Ny afatarako ny asan'ny volombavan'ny piso io! dafa voalohany aloha igny zay dafa nomenjanahary azy ho hengony, fe m- <hesitation> igny koa ro nanampy azy hahenoheno fofona alavitsy agny, somary mihetsiketsiky zay moa igny lafa misimisy fofof henony zay baka aavitsy.